أحب إني الشخص المشهور أكتر ، بس مش مشهور ف حاجة وحشة ، مشهور ف حاجة كويسة وان بجد أقدر اعرف الناس قدر من المعلومات وتكون فعلا مفيدة ف حياتهم وتفيدهم عشان الشهرة بتفيد الناس كلها دلوقتي ماسكه السوشيال ميديا ، مفيش حد بعيد عن السوشيال ميديا